الكي بسيط أول شي افرد التيشيرت على طاولة الكوي وتأكد إن ما فيه تجاعيد كبيرة <noise> بعدين شغل المكواه وخليها تسخن شوية، ويفظل إنك ترش التيشيرت بموية خفيفة عشان الكوي، وابدأ اكوي التيشيرت ولا تنسىمن الك الأكمام والياجة واتحرك بالكاوية تدريجيًا وبس.